खाने से जुड़ी एलर्जी तब होत है, जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कसी खाद्य पदार्थ के हानिकारक समझत होय और प्रक्रिया करत होय। जैसे डेयरी उत्पादो से एलर्जी होत है। जैसे गाय के दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, मखन, दही इ से का का लक्षद उत है। जैसे पेट दर्द आ जात दस्त हो जात उल्टी हो जात। त्वचा पर चमकते दाने हो जात, सूजन हो जात और बाकी बहुत सारी समस्याएं इ से हो जात हैं। जैसे और काफी प्रकार की एलर्जी इ में हो जात है।